مینه د زړه ژور احساس دی، چې انسان ته نرمښت، عطوفت، فداکاري او خوښي ورکوي. دا احساس کولی شي انسان بدل کړي، وزر ورکړي، او د ژوند خوندونه دوه چنده کړي. مینه هم له انسان سره کېږي او هم دا احساس له وطن، هنر، کار او نورو شیانو سره ژور وي.